एक पानी का जहाज पानी में अपने आकार की वजह से तैर सकेला। पानी का जहाज आकार में भिन्न भिन्न प्रकार का होला कुछ बहुत लम्बा चौड़ा और कुछ बहुत छोटा और कम लम्बा चौड़ा। लेकिन पानी अइसन द्रव्य हवे जौन पे कुछु रखल ना जा सकेला कहे से की ओकर डूबले का ख़तरा रहेला लेकिन पानी के जहाज का आकार अइसन बनावल जाला। जौन वजह से पानी वाला जहाज पानी पे कम दबाव डाले ला और ए वैज्ञानिक नियम से ऊ पानी में तैर सकेला।